دوشنبې، سه شنبې، چهار شنبې، پنجشنبې، جمعه، شنبې، یکشنبې. اوونۍ اووه ورځې لري. په اسلامي هېوادونو کې جمعه مهمه ورځ ده خو په لوېدیځو کې بیا یکشنبه مهمه ده. د اوونۍ ورځې نورې نوموونې هم لري، خو دا ډول یې عام دی او ټول خلک یې کاروي.